Odi rubeeraan ghan iimi ribeeraan ghan iimi mem di oghughi askul, oghughi otu ituugha nyopo adoomy bo loor esi di ibam anmuny pho ko loghonaan oye pho dighaagh oki ozo toro iyaar di yoor omoogh adighi. Edighi nyopho iyal awiki or iraar awiia pho, ro/tue ghan ko adighi iyaar ro ki odighi piriph bin amem mo memunughan so opo pho aphoor bo adoonyom ubeeraan iimi loor esi di ko si ni esi ozuph ataka, edigh ken ni ko bilo ni okoorh bin mi phoor enyuph aani di ogina oye ka ki because i/lo eduon pho po ebaal abidi ro ki askul, ebaal ro ki askul ogina pho ana ku ra ki ozo pho i/tue bin ikiil ku mi alike ophoryhian nyopo adoony bo, ku ubeeraan iimi because yoor koki raaghana. Owa ife yoor ko obile bo, ipe yoor ko tol bo ku unighenaan bo iyoor bin elo epe eten.